Pue yo debe, pos neh nictoua ocachi ihsiuca mobehbepouah pitzomeh, pitzomeh ocachi ihsiuca mobehbepouah, uam, <hesitation> que más que cosa, bueno yo se que nomas es eso.